Insekte si barqe, mrica, krimba, llamburitë, termitë e bletë jandë të rëndësishme për polinizimin e kontrollin e dëmtuesve. Këta insekte mund të ndryshojndë ndjeshëm ndë terma të madhësisë, formës e habitatit.